يحبيبي جرب تنظم موعيد نومك يعني تروح للسرير بنفس الوقت كل يوم. وفيه طبعاً شيء مهم جداً جداً جداً أنك تتجنب الشاشات قبل النوم. هذا الشيء بالذات هيفرق معاك بشكل كبير. حاول تقرأ كتاب أو تسمع موسيقى هادية. بعدين تأكد أن غرفة نومك هادية ومريحة.